Jari punna rie mentodo injo sipa' nu ku sa'-ku sobbua sumpae ballo punna sikalabineang ki na si pangai ki, jari injomi nakke ku massu a sumpae, jari sebenarnya injo parallu lohe ri itte batu ri buruknea, biasa todo injo buruknea lohe cewek na, nu gila ri bahinea, nteremi nu kametelea ri bahinea angappa ka maing ki-maing ki bunting appakunjoi ji sipa' na, jari injo ji nakke menurukku punna la di itte battu ri buruknea nu lambuntingia ki injo mae